د هیوادو نومونه لکه ایالات متحده امریکا، کانادا، مکسیکو، برازیل، ارجنتآین، جرمنی، فرانسه، ایټالیا، <hesitation> اسپانیا، چین، جاپان، آسترالیا، سویلي افریقا، مصر، روسیه، انګلستان، اندونیشیا، نایجیریا او ترکیه.